<noise> Ny éléphant zao anisan’ny biby ih mbô mifankatià zaigny eh, maro m- <hesitation> miray hina zare. Zare zaigny m- <hesitation> bo kar-karaha fienanatsika olombelogno koà. Tsy de misaratsaraka, de mifankatià, de mivoriviry ih. Ohatra zao misy <hesitation> biby hafa ôhatrany nde hanafiky zare re, avy akagny aminje mvorivory le matanjatanjaka miaro le malemilemy le tsy de matanjaka regny. Arovinjare-mifampiaro zaigny zareô. Mifagnampy, mifankatià. Isan’ny biby mifankatià ny éléphant.